تصور کٔرِو، اگر بہٕ اکھ ٹائم ٹریولر چُھ، یہٕ گژھہٕ مستقبلس منٛز۔ بہٕ گَژھٕ پنُن لۄکچار۔ بہٕ بدلاوٕ پنٕنۍ سٲری خراب عادتہٕ یِم مےٚ چھِ میٲنۍ بدسلوکی کٔر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن حُکمن ہٕنٛز نافرمانی تہٕ تِم سٲری چیز ادا یِم مےٚ نۄقصان واتنٲومٕتۍ چھِ۔